हाम्रा न जॉन हु रास्ता मे गरीब लाचार आदमी सब के देखाईसी जकरा थाई एकदिन खाया के लागि वी कैसे खाऊ कहके सोचैया न आउंसका आदमी सब के देखाईसी त । हाम्रा बारी दया लागैया आउंसनका आदमी सब के हम लाइफ मे कथी सोचैसि जाहिया हम पैसा ऑइस कमान न ओकैनके चार पैसा दान देम बरु दान देके ओकैनके । बरु दु टाइम के खाना खियां दें त हाम्रा बहुत सुकून मिली अपने आप के खुसी मिली कहके सोचैसि हैया मंदिर के आगड़ी जाके देखम त बहुत भिकारी सब बहुत लाचार आदमी सब । बेचार थाई जॉन थाई पैसा न रहैया खाया ला दिन भर चार दिन पाच दिन भूके रहिया उ सोच के हाम्रा बहुत माय लागैया ओकैनके आखा मे देखा के कपड़ा लगायल न रहिया । पनि पारैया त घर न रहैया रहेला सुतेला बिसाओन न रहिया आउसनक आउनसक देखा के हाम्रा बारी माय लागैया आउंसका आदमी सब देखा के बहुत दया लागैया । हाम्रा ऊहएलगी ओकैनके लागि किसियों करेला ओकैनके जागीर ओगीर मिलेला हाम्रा जयथी होय सकी तथी हम कर्म बरु चार पैसा ओकैनके दएम बरु ओकैनके निमन से रहो ।